So tawi aɗa haɓɓa paɗe ma, sa ɓoorniima haa feewi, a ƴeewan ngurta haa feewa. Sa wurti pooɗaa. Sa fooɗi, kaɓba, mbaɗa worsoworsoode tawa sa fawi haɓɓitde ina weeɓi haɓɓitde.